Ah, fitaova am- fitotoa na fandisana hany tia tsy haiko fa zaho mbo tsy nampiasa anizao sady mbo tsy nahitaky anizao ndraiky lahy.